اكيد طبعا هكون عاوز اشهد حدث هجرة الرسول عشان اشوف الرسول هاجر ازاى و اتعامل ازاى مع الكفار و اصلى معاه و اهاجر معاه و اعرف هو كان بيحب ايه و اعرف هو كان بيكره ايه و اعرف مين اكتر ناس حبوه و اعرف مين الناس اللى هاجرت معاه و اعرف الناس اللى كانت عاوزه تنتقم منه و تقتله عشان انتقم منهم انا كمان